Meo sona biasa nanu masalah nai nisi ma bafa, terus nanu masalah nai lo na ma bulu na, terus bisa juga nanu masalah <noise> penyakit jantung boma no masalah hahae.